सूर्यकी रोषनी, इन्सान, पसू, पक्षी, पेड, पवधा सब का लिये लाबदायक रज। पवधा न कभी सूर्यकी रोषनी मिल ज, ओकासे उनमें नयोग जीवन आवज। और मनुष्य कभी हर समय, जसो थंड को समय रहे, तो सूर्यकी रोषनी बहुत अच्छी लगज। और गर्मी का समय भुध भयांकर तपज, ओकासे वेक्ती थोड़ो घबराज भी सही। कि बही गर्मी जदा, और गर्मी का समय सूर्यो को तापमान जदा रह, और वेक्ती सहन नहीं करी पाऊतो। पर सूर्या की रोशनी के बिना व्यक्ति को जीवन भी मतलब ओखा ना रह। कई तरह की सूर्या की रोशनी से बीमारी ना भी कताज। और मतलब अपन का सूर्या की रोशनी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक और जरूरी चे। सूर्या की रोशनी से अपन का मनुष्य के विटामिन डी की भी प्राप्ति होज। और आह शरीर के लिए बहुत लाभद्यक रहेज।